A a-jwobe ne neforong, n-kong kyisa kyimim o net wa me, kyidanva kyi-kyi ke. kefa kyisentam okere byem byi-sing nkere ekiri kyi-sing, ne a-ja akponga aawaa ke kafa. Kyisea-dim m kyiyi ntam okiri byi-ca aka ene byi-da ng esa ekwon byi-yip kashvam byi-ket ekwon, byi-yip dyi-a, byi-kpet ebwa, ke na onet ofi mu mu o-chive ng onet okakaan ofi o-ryu ng o-fa, be be banet bakiri bamkponge bafia-ce nwet okakaro o-kye o bamkponge bamkpong a mbe mbe okakara o-kye o ene mbe ke adayip a-kuryi byirying ne bwan bare eyen nke kantik, kyifi ene byi-ku byi-nwa byi-ku byi-nwa, ne a-ri chwom nkyi a dakyi, nkyi kyi-song Ne a-ri chwom a ada-ri busong, onet ofi mu oda o ekyenkyi ke a-ri byimu byi-dim ke dyikun neen kyi-de ng ehwon ewa a ewe e-chi a-sim a-dashee, a-ka, a-dashe, a-yip byidong kasu ba-ryi ne bvan eyon A o ka kara o-yip o-kye bwan emen wo mu ake n wet a-wera An oka loyen okapara yen ore ofu na yen na yen ouu le lakow adii bu sa aptorna a pely le lakan a-key asey aba pur ketel oyep kan ye opkel clebe kun bem-mbe ba chi ba kan oti ta ta aje aisenge ba mani chi baa phore wa me ne ba phor nje bee nuanige bumplare lafal me chi tor busa yen wa oyen change nnelo men ckhel pe kufe me nuge le fe onele otor nkole mu oye phele kun ben ofpe me nkpde kun beim npkele te tem bem or pe